<hesitation> Lampe de poche zegny e, <hesitation> lampy <hesitation> fihoentigny de atao agnaty paosy, de izy io e <hesitation> mandeha pile, kaofa lagny pile agnanjy de soafa de efa misy <hesitation> bouton fitsindrina- fitsindriàgna aminanjy ake de lasa velogno izy de tsindrigna koa igny de lasa maty izy.